میں سنیا ہے کہ تسی سب اکٹھے ٹرپ تے جانا پلان بنا رہے ہو۔ تے میں پچھنا چاہن رہا سی کہ میرے نال وی تسی کجھ پلان شیئر کرو گے، کیونکہ مینوں وی کافی چڑھدے کرنے دا من سی، جے کر کوئی وکھرا آئیڈیا ہے تاں دسو؛ نہیں تاں ساڈے کول وی کجھ ودھیا سجیشن ہے۔ تے اک گل ہور، ٹرپ دیاں تیاریاں کدوں توں شروع کر رہے ہو؟ کجھ چیزاں میرے کول وی نیں جیہڑیاں ٹور تے کم آ سکدیاں نیں—پورٹیبل سپیکر، کیمپنگ گیئر تے کجھ ہور سمارٹ۔ ایہ وی دسو کہ ٹرانسپورٹ دا بندوبست ہو گیا ہے جا نہیں؛ میرے خیال چ بہترین تھاں ہون گی کجھ ہل سٹیشن جان کوئی ایڈونچر ٹور ہو سکدا، جے کر سمندری کِنارے جاندے ہو تاں وی مزہ آئے گا۔